有身的妇女，每次是家内，家里的人会照顾。

本地艺术家啊，本地的啊？um 很久没去这个 um 很久没去跟进啊。因此呢不知啊，虽然我自本身很喜欢画图，um 以前会知的是一个姓旺的，um <laughs>

um 嘚，较多是用 um 扫描啦，um 病了还钱咯，有时，有时打，打那个 <noise> um 号，号码 um 号码 um 放内能够，能够还钱咯。

我觉得运动我 suka 看游泳。游泳跟跳水。因为游泳可以看他们游很快。跳水就可以看他们从高高的位跳下来，跳进那水里下。

请假了看电视是享受。

诶，今天的天气不错呀，很好啊，呃，刚刚好，不热啊，也不冷。 <noise>

买东西 tolong 穷的人，给他人有，有好吃什么，基本的东西有吃，住什么咯。

<noise> 传统的药我没什么会知，每次我人是有吃的 um 综艺，就是有的人老人 suka 去看综艺，他们会吃中药。

人有能够啊明白，能够有清洁，能够做什么，能够好还是坏，能够会知以前咱这样做不好还是好。

我觉得会骄傲的事情就是能够自自买车，买家，自生活自可以负责。这是那样到这久岁头很骄傲的事情咯，um 甭讲要靠人呐，自能够靠自做工，赚钱自自生活，这是觉得讲我会很，很嘎骄傲的事情啦，到这久这样时，时间岁头啊。

我人拿来做工找东西，有的东西在内咯找

[um]很少看本地的节目哇，应该，应该是讲我很少看电视。 <laughs> 因此嘞不清楚tapi 常常有听那个[um]本地的[um]那个,那个广播电台，要，较喜欢看就是那个myFM咯，九十一点九，一百零，九十六点九，都不错。[um]他们讲的华语很，很准，很标准。

我，我人国家只是下雨跟太阳 nia 两样。

还是靠科学 um 他们可能能够研究，人天空咯，人事情，人病，解决 um

当今的世界 um 老一辈怎么讲 um 年轻一辈。老一辈得不可过头 um 严格，要好好跟年轻的人 um 讲话。排排玩耍，他们就会就较听老一辈的话。

一个月还一次，我人就是一个月还一次。用了才还。

我现在用手机那个是用线 Digi，然后外面每月绑我的新用卡，我的卡每月它自己自动还咯，自动扣钱我的信用卡就是自己慢慢扣，每月每月自动扣咯。

我较多有时问 AI, 他们这样是做，做什么能够，什么病咯，有时较严重了找医生咯。

我跟家里的人会去 um 参加有的那个活，活动是 like 啊游行，游行在马路啦，我人会去庙里咯，um 煮给大家人吃。

在我的家庭啊，我省钱的办法就是自煮咯，自煮实在会省很多钱啊。um 还有嘞，um 没必要花的就不花。买几没，每次不啊追求潮流啦，um 没讲一点要买名牌，没，透底没。

我对我的病，我有痛的话，我会问医生咯。哒得看医生。就是问朋友先，先问朋友你有这样的 um 这样的情形没？你，差不多一样情形，咱们可以问讲哪一个医生较好。um 我们能够去看哪一个较医生会较准咯。问多几间。

我很高兴时我考到我的我的书考可以 [pass] 了毕业了现做工 lor 因为我考的东西是很难考的东西很多人不起

我第一次有手机，就是电话自己电话就是 um 上大学的时间，我的父亲买给我的。

我每天都用手，手电话 um 人 um 一定人全了了要得电话，um 联络人，um 找，um 找东西做，做工 um，较方便啦。

游泳对我人的身躯好，运动，血，血能够通。

我 suka 穿阔阔的衣，因为这样不窄窄穿了没什么舒服。哒我 suka[um] 别过头长的衣。

um 我怎样庆祝自的生日啊，um 也没去外里吃啦，自在家庆祝。定然有煮啊 um 鸡汤咯，寿面咯，鸡蛋咯，um 哒然后定然有买 um 生日的蛋糕 <laughs>

um 拿灯笼咯，中秋的时间拿灯笼。

每个人岁数不同，用的科技也是不同。较老的人他人没什么会晓用过头 um 过头新款的科技。年轻人他人就较易，因为他人有读书。他人会晓去用这款新的科技。

能够用来近吃的地方，它自捧，捧，捧菜给人客什么咯。

我喜欢 um 的明星哈是 Celene Dion 她们嘴唱歌很好，很好听 um 有那样感情啊。um 听了很好。

今天是阴阴这样要下雨 tapi 没下雨，也没，没什太阳，凉凉。

我是要自己做生意，因为自己做生意，若没，啊，可以赚较多钱。也免每天啊，同的啊每天同的时间做工，死死，拿死工钱。

[um]在我的工作，[um]最感到压力的地方是[um]一半天时[um]突然，突然一，一大堆工，一次过来，[um]那个时候就感到非常压力咯。[um]有一些或，或者是说电脑方面，因为没够好，因此呢不懂得操作[um]就感到很压力咯。

我这久玩耍的游戏是手机，去上网去玩耍。哒那里能够识到很多朋友。也有新加坡，香港，um 台湾，很多那个齐联络咯。玩耍游戏，交到很多朋友，我自觉得讲手机游戏做蛮好啦。

um 以前我种的这种胡椒 um 胡椒收了可以做，可赚很多钱咯，[um]then 我 um 很好 um 玩耍咯,以前做胡椒。

天气是我人不能 um 直直得讲的东西。所以它有变，我人也没办法。

我喜欢红色因为红红不害人

投票是一个地方，然后投自己属部省政府，然后他们开票看谁比较多，谁就赢

我平时，平时照顾，照顾自的健康，身体健康啊就是 um 运动，我有打毛球，每星期有打，几天啦，每礼拜有打几天。几天打毛球，哒吃什么得煮咯，um 人辛苦得要睡个够。你才不觉得很辛苦。

um 我的国家这次啊那要看医生，要 booking[um] 较多就是通过这个 [um]apps[um] 来预约看医生。或，或者打电话 um 预约 [um]make 做 appointment 也可以。

um 这久天气 um 天 um 日头最大，较好，没落雨，um 天气不热。

直直洗手，手就会清洁。清，手清洁是能够 um 吃东西，不得病。

我在我的乡下最大只的虫，我记得是那个会响，我这金蝉啊，哇，它晚里的时头响，叫很大声。金蝉，又很大只，你抓到，我看有差不多手这样，手掌这样大个。蛮大只，叫又大声。

[um]我会[um]建议他啊用[um]手机的voicecall啊，videocall啊，[um]过头方便了这次，messenger啊,facebook啊,whatsapp啊，telegram啊,全部都很呀方便，甭花钱这次。不像以前要排队打电话啊还要准备一大堆的coin呐。

我想，我想讲要做生意，赚多多钱。

我要学做电脑的东西。科技的东西。因为这那的东西这阵会通用。

a...te tiu na e dan kua ji ho, diu ta ju. bo ta ju beu dan zou ang lo. da diu gen ben u, ha li wu gen nan gou tong tei ho, eh ho jia e ho zuo dai li, bo nan bei dan zou dai li

我知道一点是星座的名，它是跟生日有关系的。星座有巨蟹座，天枰座，白羊座。

因为天亮时间蓝色会较亮，不讲暗暗那个。um 它是黑色来讲每天都暗暗。

[oh]这个我们家我们家庭很少参[活动..]，我们不喜欢小小地方我们多数假期，会去花园走走[呼吸新鲜空气] 很少去，多数如果有亲戚 回头 [相聚]

常常洗手会重要，嘞你手有细菌不讲会得 um 吃你的东西吃就跟忘记洗手你吃了吃肚子里不好咯，这样咯会传到，别人的病会传得。了你常常洗手它的细菌甭在手的，也甭讲有，有那个会传。有的病什么也甭传人身咯。

我家里最大的虫是，um 蟑螂。我看过最大的虫是蟑螂。

啊，在我的国家创业会容易不？um 我这个 um 不清楚，因为我的，我做工的行业跟生 um 做生意不那个。

这角的人较多用，用现钱还东西。这阵慢慢有，有用电话还，跟卡什么咯，因为有的老人较甭晓用，用这样的手机还钱。

最好有一个 um 孩儿，神经 um 顾虑 um 耶稣这样做 um 人，耶稣，耶稣能够依靠。耶，耶稣做好。不随便坐坏人 um。

中秋较多人会参加有这样的活动。

先生对我来讲很重要。因为从小汉，小，小学是先生教我，从啊，甭晓教到会晓，最容易的东西从小汉教起。

我 suka 唱爱情的歌。

我较常看到的树是在路的，驾车在路的看到这样的树，较少看到什么 um 特别的咯，就是普通的，没讲特别去注意这样的树形啊等等咯。就是讲 um 只是这样经过看到 nia

可能会，钱那讲，钱，钱那样的东西较，较不够咯，若，若没跟银行借。

可以啦，凉凉，有的很热，有的要下雨。

我小个时阵 um um 想大了 um 我要成为画家。要成为老师。想做老师跟画家。

um 当然 um 算钱 um，钱很困苦算 um，因为有时哒错，不能补回来，自 um 找哪里做错去。

um 在这十年内啊，我这个国家哦，天气有变，变不一样。你这样比较起来啊 um 觉得这久很嘎困苦抓这久的天气哒是冷啊热啊，困苦讲。跟以前不一样。

对我来说家里家里煮的东西是最健康的，因为 妈妈不放 盐或糖，吃的都是没有味精的东西

我希望别天我能够做我自己的生意。

um 我对 Party 啊庆祝的 um 没什么要求啦，um 不喜欢过头热闹，过头多人，um 自己家人庆祝就好了。

有，有困苦啊，asal 你有努力就能够做自己的生意咯。没什么困苦，重要的是要有钱。

呃，做银行啊，隔壁 um 较好，啊，甭去银行排队 um 银行很多人，有时那里做不很，有时做，um 错去，um 较方便啦。

um 较多我的手机在下雨时阵或者对，在乡下的地方，um um 这个就收讯不良咯。

学校的和家的父母亲，家长要[um]齐合作，你才能定孩儿的成绩会做的会进步咯。没你每样都是批给老师，学校的老师校长去管，哒你在家你没好好管没好好看。没注意他的功课，他的[um]变做他的功课不进步咯。读书成绩也没很好。

电每次也用因为现在工作不用电话因为比较方便

我觉得我有的最美的东西就是 um 衣，裙咯，较去贵的买较美的裙。很美给他人做到很有创意。

哦，我喜欢的啊，知名故事就是那个梁山伯跟祝英台呀，还有嘞 um 那个王宝钏啊，还有那个在那个桂林的刘三姐，啊这个是我小小汉时阵喜欢听的故事咯。

这阵它对我人较方便，我人免讲有 um 要去到一个地方去来弄东西，我人用电话就能够。它也有风险因为有的骇客会等下资料拿去。

我有一个先生在我小学时候，我的成绩没很好，我记得他很用心很用心教我。教我啊怎样读，我会记得我的进步就是遇到这一个很好的老师。嗯，他没讲 um 没讲看不起我们学很慢的人，他就好好教。

我最喜欢去玩耍的位就是日本，那，那角的风景很美。天气有时冷冷，很清新。

我人就，他人较老的他们会跟我人这样年轻的陪聊。教我人东西。

um 去海，um 河边，啊有去走走咯 um，有时放风，风筝，有时啊，游泳咯，去水内游泳，um 很好玩耍。

我住的位天气是热跟下雨，有时很热有时下雨。有时没太阳，就是这样。

太贵东西不要去买。

um 他人银行，叫我人做密码什么咯

我不怎么[喜欢 ]um 故事。故事我不知道什么故事在我们的家里没有怎么讲故事

我要做生意，我较 suka 做生意。因为这呐的生意能够做自己 suka 的东西。

我甭晓回答这种的问，问题。国家有的前途我甭知。

我看到罗汉鈡。

我住的位云是白白大大朵的，若是要落雨它就变黑黑。

ei, gua ei yo duan go ging , jian ni, yi wei gua se se han ki o, gua te diu te bei ki liao

听朋友说游泳会减肥。da 他跟我说那天游我也学不来。我就知道讲 um 游会走就好了 tapi 在深的很深的地方不容易游。tapi 我也很怕水啦。我应该很危险。游不，游泳不佳的人你去游泳游泳很危险咯。你要游很佳你才会较安全。

学堂应给他人，每天开导他人做有礼貌的人。

um um